Na kundi sikuku ya kwa mwaka mpya maana sikuku ya kwa mwaka mpya ujifunza vingi kuna wafuma na kuno kuelekea ngawafuma vibaya kuu- kuno wafu umwaka uunji na mwaka uno kwiza umaya vivwi kwenda lakini kuno wafuma kuu kulimingo na kuku kwanu mwaka kuno kwiza umaya ningo maana mwaka mpya ibahati sino kufika ya- yanji iye ya- ya- yanji yakunda sana kufiku mwaka unina lakini yapota nene wei mtifiku mwaka uo ineema sile au nana kundu mwaka huo